والله أفضل السفر بالقطار، ليش؟ لأنه مريح ويوفرلي فرصة أشوف المناظر الطبيعية الجميلة أثناء الرحلة، وكمان ما أحتاج أتعامل مع زحمة السير والبحث عن مواقف، والقطار يكون فيه أجواء مميزة مع إمكانية إنك تسترخي، وأحب أشرب القهوة واقرأ كتاب خلال الرحلة، والقطار يعطيني إحساس بالحرية والتواصل مع الناس، بصراحة تجربة ما توصف.